איך האב זייער שטארק ליב צו שפילן די געים וואס הייסט "סטראטיגאו", <hesitation> ווייל מ'דארף זייער שטארק ניצן די קאפ, און כ'האב עס- כ'האב אויך ליב צו שפילן מאנאפאלי ווייל מען קען עס שפילן מיט די גאנצע משפחה, מ'קען עס שפילן פאר זייער זייער א לאנגע צייט. <hesitation> איך האב בכלל ליב צו שפילן באורד געימס